Üts väega tark viis, kuis veidemb süüki ärq visadaq vai raisadaq, om tuu, et ku sa tiit süvväq, sis sa tiit niipall'o, ku sa ärq süüt.